komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir nú förum við yfir

mikill eldur braust út í iðnaðarhúsnæði við Miðhraun í Garðabæ fyrir helgi starfsfólk hússins komst naumlega út úr byggingunni og margir þurftu að fara út um glugga því hurðirnar lokuðust vegna þrýstings tilkynnt var um eldinn um hálf níu um morguninn og þegar slökkviliðið kom á staðinn var ljóst að eldurinn var mjög mikill þykkur reykur steig upp úr miðju húsinu þar sem

var með skrifstofur og lager við hliðina á var fyrirtækið geymslur með rými en þar átti margt fólk muni eða jafnvel heila búslóð talið er að allt sem var í geymslunum hafi eyðilagst í eldinum tjónið er þess vegna

það er gert lauk að mestu undir lok dags og þá var byrjað að rífa stóran hluta hússins hópur vísindamanna frá norsku

hefur verið að rannsaka seli á Bouvet eyju í Suður Atlantshafi í vetur eyjan er ein afskekktasta eyja í heimi sem þýðir að hún er mjög langt frá öðru landi en hún tilheyrir samt Noregi hún er frekar lítil og stærsti

hluti hennar er þakinn jökli vísindamennirnir komu fyrir litlum sendum sem tengdir eru gervihnöttum á nokkrum selum þannig er hægt að fylgjast með ferðum þeirra rannsaka hversu djúpt þeir kafa og hvernig þeim líður sem leiðir rannsóknina lítur á selina sem

vísindamannanna niðurstöður rannsóknarinnar geta veitt mjög mikilvægar upplýsingar um umhverfi og dýralíf eyjunnar og umhverfi hennar alþjóðleg

í Reykjavík hófst á fimmtudaginn í Bíó paradís hún er nú haldin í fimmta sinn og stendur til fimmtánda apríl hátíðin var sett með pompi og prakt í Bíó paradís fórum og kynntum okkur málið við erum mætt hérna á Alþjóðlega skoða hvað er í boði

aðeins frá hátíðinni hvað er á döfinni það er rosalega margt á döfinni

erum að sýna fullt fullt af myndum frá öllum heiminum fyrir

ótrúlega fjölbreytt dagskrá hvernig fannst þér það bara mjög skemmtilegt það er rosalega stemning sumir krakkar sem er talsett á íslensku og við erum með krakkana hérna sem eru að tala inná myndina Lísa

mikið stuð já hér er rosalega mikil stemning og

haldnir í Norræna húsinu og húsið fylltist af forvitnum gestum það var fjölbreytt dagskrá en markmið daganna var að kynna lausnir sem stuðla að grænna heimili það var boðið upp á alls konar smiðjur

námskeið og sýningar sem áttu það sameiginlegt að kynna leiðir til að nýta betur verðmæti allt í kringum okkur og draga úr sóun til dæmis á mat og umbúðum landvernd stóð meðal annars fyrir eitt af því sem þar var hægt að gera var að skoða plastagnir í smásjá og fara í

það var líka hægt að kíkja í heimsókn í gróðurhúsið til ömmu náttúru gróðursetja plöntur og fá góð ráð fyrir garðvinnu Kvenfélagasamband Íslands hélt þar sem gestir gátu saumað innkaupapoka úr

sem þeir höfðu með sér að heiman samkvæmt félagsráðgjöfum hjá Reykjavíkurborg er orðið sífellt algengara að nemendur á Íslandi reyni að komast hjá því að mæta í skólann þótt vandamálið sé gamalt er nú búið að búa til nýtt hugtak yfir það er algengari en áður var talið og fjarvistum úr skóla hefur fjölgað ástæður fyrir því að krakkar vilji ekki fara í skólann geta verið margs konar samkvæmt rannsókn í

Bandaríkjunum er þeim skipt í fjóra flokka einn hópur mætir ekki í skólann vegna tilfinningalegra erfiðleika til dæmis út af kvíða eða þunglyndi annar hópur krakka mætir illa til að forðast ákveðnar aðstæður í skólanum eins og próf eða krakka sem þeim semur ekki við þriðji hópurinn leitar eftir athygli frá fjölskyldu eða öðrum í umhverfinu með því að mæta ekki og fjórði hópurinn mætir ekki vegna þess að honum þykir annað meira

spennandi eins og að sofa út eða vera í tölvunni annað sem getur verið hluti af vandanum er að fá ekki nægan svefn of mikil notkun á fram eftir kvöldi getur til dæmis haft slæm áhrif á svefn margir hafa áhyggjur af aukinni

það á enn eftir að afla meiri upplýsinga um málið hér á landi og finna leiðir til að láta öllum líða vel í hundruð krakka á aldrinum tíu til fimmtán ára streymdu í Þjóðleikhúsið um helgina til að þreyta

fyrir uppsetningu leikhússins á ævintýrinu um Ronju ræningjadóttur söngleiknum verður leikstýrt af Selmu Björnsdóttur og Salka Sól

hafa notið mikilla vinsælda hér á landi og verkið hefur verið sett upp áður í báðum stóru leikhúsunum og hjá áhugaleikfélögum víða um landið nýjasta uppsetningin verður frumsýnd á stóra sviði Þjóðleikhússins næsta haust snjóbretta og var haldin á Akureyri um helgina hátíðin hófst með

í Hlíðarfjalli en fjölmargir viðburðir voru í fjallinu og í miðbæ Akureyrar alla helgina Extreme hefur verið haldin frá árinu tvö þúsund og tvö og er án vafa stærsti árlegi viðburður

á Íslandi það var erfitt að halda hátíðina í fyrra af því það var lítill snjór og þá þurfti að skrapa saman snjó úr Hlíðarfjalli svo það væri hægt að halda keppnina annað er uppi á teningnum í ár enda

hefur verið kalt og snjókoma undanfarið snjó um allan bæ var safnað saman í næstum þrjú hundruð vörubíla og honum ekið í gilið fyrir svokallað auk erlendra gesta stukku fram af fimm metra háum palli og léku listir sínar í

vekur alltaf mikla athygli bæjarbúa og nokkur þúsund manns hafa lagt leið sína í gilið síðustu ár til þess að fylgjast með fyrir um tveimur vikum fannst máttfarin ugla í Leirársveit í Borgarfirði henni var bjargað frá hópi af svöngum hröfnum sem voru í þann mund að éta hana uglan var send á dýraspítalann í Garðabæ til aðhlynningar og fékk viðurnefnið

varpfugl hér á landi hún hefur fengið að éta litla sem henni hafa verið færðir með flísatöng í búrið þar sem hún hefur hvílt sig og safnað kröftum í góðu yfirlæti í þessari viku fór í röntgen myndatöku hún fékk fyrir myndatökuna svo að hún yrði örugglega kyrr meðan myndirnar voru teknar í ljós kom að vængur hennar sem var farinn úr liði er nú kominn í lag verður samt með umbúðir í nokkra daga til

viðbótar og gerir flugæfingar áður en henni verður sleppt aftur út í náttúruna kúabúum á Íslandi hefur fækkað mikið á undanförnum árum fyrir um fjörutíu árum voru þau um tvö þúsund og fjögur hundruð í dag eru íslensk kúabú innan við sex hundruð það er frekar hröð og mikil fækkun

ástæður eru fyrir þessu og tæknin er ein af þeim það auðveldaði vinnu bænda að byrja að nota vélar til að safna saman heyi fyrir kýrnar og pakka því inn önnur tækni sem hafði áhrif er sem mjólkar kýrnar sjálfkrafa þá gátu margir bændur haft fleiri kýr og stærri fjós en það kallast húsin sem kýrnar búa í aðrir bændur hafa hætt að vera með kýr og fundið sér eitthvað annað að gera til dæmis bændurnir á Steindórsstöðum í Borgarfirði þau einbeita sér nú meðal annars að skógrækt og því að taka á móti ferðamönnum og þessi virðulegi köttur Ingimundur

hefur þess vegna nóg pláss í ríki sínu enda

allar kýrnar farnar á safninu

í Róm á Ítalíu er hægt að kynna sér ýmsar hliðar barnaleiks í gegnum tíðina safnið opnaði fyrst árið tvö þúsund og fimm og hefur verið í mikilli þróun allar götur síðan rúmlega átta hundruð hlutir eru á safninu bæði frá Ítalíu og öðrum löndum í Evrópu þar eru til dæmis

elsti munurinn á safninu er þríhjól úr járni en það er frá árinu átján hundruð og þrjátíu og er því næstum tvö hundruð ára gamalt safnið hefur að geyma leikföng spil og annað sem gefur góða hugmynd um það hvernig leikur barna var á tuttugustu öld og jafnvel fyrr það hafa orðið mjög hraðar breytingar á leikföngum barna og mikið af nýrri tækni sem hefur litið dagsins ljós og jafnvel leyst þau af hólmi mark stofnandi og forstjóri Facebook segist vera miður sín yfir því að upplýsingar um rúmlega áttatíu milljónir Facebook notenda hafi verið notaðar af öðru fyrirtæki í leyfisleysi bandarísk þingnefnd yfirheyrði Zuckerberg í gær og fyrradag en þingnefndir gera það til þess að afla upplýsinga um alls konar mál sem eru tekin fyrir á þinginu ástæðan fyrir yfirheyrslunni er sú að það var sagt að upplýsingar um notendur Facebook væru ekki nógu öruggar í síðasta mánuði kom í ljós að fyrirtæki sem nefnist Cambridge Analytica safnaði persónuupplýsingum um áttatíu og sjö milljónir Facebook notenda það var til dæmis gert með alls konar leikjum sem fólk gat ekki tekið þátt í nema að skrá sig í gegnum Facebook með því að taka þátt í leikjunum samþykkti fólkið að gefa

upplýsingar um sig sem Cambridge Analytica safnaði saman svona gagnasöfnun þarf ekki alltaf að vera slæm og stundum er gögnum safnað í góðum tilgangi það þótti hins vegar athugavert hvað það var safnað miklum upplýsingum án þess að fólk vissi af því og líka að þær voru notaðar til að reyna að hafa áhrif á kosningar til dæmis forsetakosningarnar í Bandaríkjunum tvö þúsund og sextán fimm núll í undankeppni h m kvenna í fótbolta á þriðjudaginn íslenska landsliðið er komið með þrettán stig og er í öðru sæti í sínum riðli fyrir leikinn var búist við öruggum sigri Íslendinga en við áttum samt í smá vandræðum með að komast í gegnum vörnina hjá Færeyingum Gunnhildur Yrsa Jónsdóttir skoraði fyrsta markið eftir fyrirgjöf Hallberu Gísladóttur og staðan var eitt núll í hálfleik fyrir Ísland Rakel

Hönnudóttir jók forystuna í tvö núll fljótlega eftir að leikurinn byrjaði aftur og Harpa Þorsteinsdóttir skallaði fyrirgjöf Öglu Maríu

agla María jók forystuna sjálf í fjögur núll með sínu fyrsta landsliðsmarki og Fanndís Friðriksdóttir innsiglaði fimm til núll sigur Íslands í viðbótartíma

sem var tekinn í notkun í Hollandi hefur vakið mikla reiði nágrannanna gerðar voru rákir í veginn sem spila lag þegar keyrt er yfir þær á bíl íbúar við veginn segjast vera búnir að fá alveg nóg af látunum þótt margir ökumenn hafi eflaust orðið glaðir sem er fylki í norðurhluta Hollands tónlistarvegurinn var settur upp til að fagna því að borgin

í Fríslandi var valin Evrópu í ár vonast var til að ökumenn myndu keyra hægar á þessum vegakafla en margir hafa freistast til að gefa frekar í til að fá meiri hraða í lagið ekkert hefur dregið úr látunum og eftir miklar kvartanir var ákveðið að fjarlægja síðast fengum við svar frá Mýrarhúsaskóla á Seltjarnarnesi og þau skoruðu á Grunnskólann á Suðureyri við sendum þeim spurninguna hvað fær þig til að hlæja

var margt furðulegt um að vera í San

í Bandaríkjunum á dögunum þar var svokölluð Comic hátíð í fullum gangi en margar slíkar hátíðir eru haldnar víðs vegar um heim þar er myndasögum ofurhetjum og tölvuleikjum gert hátt undir höfði þar var hægt að sjá litrík geislasverð og vélmenni úr

og margir gestanna komu í búningum þar voru geimverur og önnur furðuleg skrímsli við þökkum fyrir okkur